A ven cultivà ël cutun, pöi dopu a s'cöi <hesitation> a s'fa ël fil, pöi apres a ven bütà ën sima d'ën modello d'la maia chë ün a völ fe e pöi dopu a s'büta ën la machin-a da cüzi e a s'fa la maia. Së ün a la völ cun magne lunghe o magne cürte, pi grosa, pi cita eccetera